كنفضل الماكلة المالحة ، حيت الماكلة المالحة كتكون غنية بالنكهات و كتشبع أكثر ، و الماكلة المالحة هي لكتعجبني في بزاف ديال الأكلات المغربية